أول شي بدك تسويه أتأكد أن الروتر شغال جرب تطفيه وتشغله مرة تانية إذا ما ظبط أتأكد من أن الكبلات موصوله صح حاول تجرب الراوتر من الجهاز عشان الأشارة تكون أجوى لو بعده ما أشتغل أتأكد أن في مشكلة ف الانترنت من خلال خدمة العملاء أو التطبيقاات التي تتابع الشبكة.